الحدث الي أثر في حياتي هي الحرب بتاعت الفين وتلاته وعشرين حرب السودان فكان أثرها كبير جدا جداعلى نفسنا كلنا كسودانيين وفقدنا فيها كل حاجه فقدنا بيوتنا وفقدنا أي شيء فقدنا شغولنا وفقدنا مستقبلنا فقدنا حياتنا كلها عموما